Nisy aminy ñy tantarany torokia: ñy fanjakan'ny osimania noho ñy firoborobony ñy fanjakany osimania, <shushes> ñy fanjakà osimany, nanjaka taminy ñy faritsy bevata, añisan'izay Torokia, Seria, Iraka, Ejipita, ary Balinka, ñy fanjakany Osimany, nanomboky taminy ñy tao sivy amby sivampolo noho ñy roanjato ñ'arivo, lafa Osimany voalohany ro nanang'azy, nanday aze nandroso hatr'aminy ñy maha matanjak'azy ee, tamiñy taonjato faha enin'amby no folo, faha fito amby noho folo, nanjaka taminy ñy firoborobony njay Toroky.